Nakwendeze saaha eina mbe nembyama habwesonga, nina kwemuka kara, tinina kubyama esaaha zitakahikire, nina kwimuka kara, nkagenda nkabingya echindikukora. Then saaha zihika esatu, saaha eina nkabyamaho. Nakwendeze nyimuke kara <noise>